Ɔstarali, oyi va ɔstarali, ba taradisiɔn cururu a baze'a han diya ma mu ɲurobewa, oro bie si oyi yu ho biɛri nɛ wa, mari barbeki, donk to bun pantinre to ba ma we woro matete. Bun a ba taradisiɔn ba se.